þessar hljómsveitir tróna ef til vill ekki á toppi vinsældarlistanna hvað er það hvassir gítarar ærandi trommur

aðrar tegundir af þungarokki dularfullur ég myndi segja að þetta væri mjög þrúgandi og dáleiðandi tónlist sem maður fellur inn í

textarnir fjalla mikið um dulspeki til í Noregi seint á níunda áratugnum hljómsveitir á borð við

menn voru að brenna kirkjur og drepa hver annan þetta var ekki

er það svo sem ekki enn í dag en menn eru ekkert að brenna kirkjur skaut fyrst rótum á Íslandi á tíunda áratugnum en byrjaði ekki að blómstra fyrr en nýverið á tíunda áratugnum

Thule sólstafir og

runnu út í

það var ekki mikið sem þau skildu eftir sig í rauninni

fleiri hljómsveitir stofnaðar plötur fóru að koma út tónleikahald jókst ég hugsa að þetta sé snjóbolti sem rúllar og stækkar ég myndi segja að fyrir fimm árum bölvun að vera frá Íslandi það var engin tenging við meginlöndin tvö Ameríku og Evrópu

er blómleg nú um mundir og fjölmargar sveitir gefa út efni

á plötum eða gömlu góðu tveir í misþyrmingu sem höfum verið

í fleiri böndum við áttuðum okkur á því fyrir nokkrum árum að við vorum með svo mikið af tónlist milli handanna að við yrðum að setja hatt yfir þetta og gefa þetta

á Íslandi en það er nokkuð ódýrt að gera kasettur þannig að við hefur gengið mjög vel að selja kasettur og senda út um allan heim Hafsteinn Viðar Ársælsson er í eins manns hljómsveitinni

finnst mér fyrir senuna mér fannst eins og það væri enginn að skrásetja þetta og það féll á mig

tónlistin er til staðar og hún lifir næstu hundrað árin ef við rústum þessu ekki algjörlega en mér fannst eins og sjónræna heimildin myndi glatast og það yrði að sinna því er alþjóðleg sena og á sér dygga fylgjendur víða um heim íslenskar sveitir ferðast um hvippinn og hvappinn og eru jafnvel fengin til að semja sérstök sól án varma er verk sem var samið fyrir við söfnuðum saman í lið og bjuggum til sjötíu mínútna tónverk sem var líka að

í heild sinni

að ferðast og túra

um heiminn og eru hjá erlendum